<hesitation> Maromaro avao aloa gne sakafo netimpaharazagny tiako raha lata eme kolosainay ohatry magnano akoa hoe donoky, katokato, bora- tababoky <hesitation> izay zany e tena agnatisany e tiako tena hoe agnatisany sy afoizako e lataminay latagny izy zany misy evao gn'akotrizay fa sy voatery voatogno aby izy aby.